ପୁର୍ଣାଵା ଗୁଟୀ ହୋଟ ଏର ବେଲୂନ ଭାଵର ଵିଶରେ ଭାଵନ ଥୂ। ବହୁଂ ଅପନା ଯହାଁ ସଦା କିପର ଯହାଁ ବହୁଂ ଜୁଡୀ ହୈ ପରଚନ ଥୀ। ତା କୁହନ ଥୂ। କିଵଟେ ହୋଟ ଏର ବେଲୂନ ଵିଶରେ ପଚ୍ଛର ଜାଈଶୀ। ପୁର୍ଣାଵା ଗୁଟୀ ହୋଟ ଏର ବେଲୂନ ଭାଵର ଵିଶରେ ପଚ୍ଛର ଜାଈଶୀ। ପୁର୍ଣାଵା ଗୁଟୀ ହୋଟ ଏର ବେଲୂନ ଭାଵର ଵିଶରେ ପଚ୍ଛର ଜାଈଶୀ।